<noise> taku kiti kò´o sitani ku likuaku ha tyi yanu ña iiri mañu tutu´n ta iva kuayo kii´n yo tutu´n ntatayo ñu´u e ntatae ra iva kitari ra Sayuri yo ti´ín ri sa´ni kò´o sitani tu´ri tyi yanu sa intuuvari mañu tutu´n a tisi ñuu a nami iimiri ra yanu Sayuri yo taku koo ha tukura sa ña yuu´ti ri tyi ya nu takuantiu mañu situ kuantiu ra iva so ña kitari ra sayurintiu asu xintiki a´ra ña ñaa nanuri asu na nteetae si´ri ityi ntetae ra Sayuri yo tyi ña yanu tasiri yo.